Lyeekətə kpe, likɨtɨ mwakɨn, likɨtɨ fwat likɨtɨ tuf, likɨtɨtukoltaka, likɨtɨ tukolu likɨtɨ fwafwatn likɨtɨ dombiɗə likɨkɨ bəw, likɨtɨ bəw a mbiɗi shidə, likɨtɨ bəw a mbiɗɨ kpe.